اكثر شيء غريب حصل لي كان يوم كنت في رحلة برية مع العائلة اثناء ما كنا في الصحراء فجأة لاحظنا شيء غريب في السماء وكأن ضوء متحرك الكل فكر انه طائرة لكن بعد ما استمر لفترة طويلة وغير اتجاهه بسرعة غير طبيعية بدأنا نتسائل اذا كان شيئا غير عادي. طبعا ما قدرنا نعرف الاجابة على الفور لكن الموقف ظل في بالنا فترة طويلة